هو، پوهنتون ته تلل د ځوانانو لپاره ډېر مهم دي. هلته دوی لوړې زده کړې ترلاسه کوي. زده کړه یې ذهن پراخوي او نظر یې بدلوي. پوهنتون د خلکو ترمنځ د اړیکو جوړېدو زمینه برابروي. دوی هلته خپل مسلک ټاکي او خپل هدف ته نږدې کېږي. همدارنګه، پوهنتون ژوند ته نظم او هدف ورکوي.